Eo amin'ny dimy eo zao ny fangaro ro amin'ny nahandro tiako. Dia amin'ny nahandro, atao amina laoka izy io, laoka atao fri- aaa, laoka atao saosy manko e. Atao somary ridritra tsara sady be menaka. Dia asiako voatabia maromaro a, dia tongolo poireau a, dia <hesitation> sakarivo a, dia tongolo gasy, zay no fangaroako ataoko aminazy.